די חיות וואס איך ווייס פון וואס קענען טאנצן זייער זייער ווייט זענען פרעש און היישעריקן. אויך די קענגערו און די טשיטא און שניי לעפערטס. זיי קענען אויך טאנצן זייער ווייט.